मय पैदल यात्रमे जए रहो हौ कहेसे मय यात्रा के ताँहि अपन यात्रा आरामदायक बनान ताँहि मय अपन संग लैजाए सकत हौ खास करके मेरी यात्रा कहाँ तक जान ताहि हए । मए कहा तक जबैया हौ वो ठाउ अनुसारको यात्रा की तैयारी कर सकत हौ जैसी की दूर ढिगै कितका हए खास कर के पानी की बोतल अपतकालिन चीज़ मय खान पिन के सामग्री भओ जिनके संग संगय डगर मे का चीज़ को आवश्यकता पड़ सकत हए वो चीज़ फिर मय अपन झोलामे धरके अपन संग लैजा सकत हौ । ऐसी कर के मोके अनजान ठाउमे अगर मैं जा रहो हौ तो मोके गाइड लाइन वा नक्शा या कोई भी मतलब चुवकिया धातु फिर लैजा सकत हौ। काहे कि मोके सजिलो से दिशा निर्देश हुइ सकए । जोन ठाउमे जाए रहो हौ बोके बारेम मोके स्पस्ट पता हूइ जाबए । ऐसीकरके मोके यात्रा सफल हिसाब से मय बो ठाउमे पुग पामौ बो समाग्रि धरसकत हौ ।